जो खाना बर्तन ची न वेका मतलब वेमा हम्म खाना खंडा जान हमारी थाली हुएजंडी छोटी प्लेट छीन बड़ी प्लेट छीन कटोरी ,और हमरु गिलास चीन येमा गिलास मई हम्म पानी पेसकंद और भी कई जान हमारा ताम्बा का बर्तन चीन पीतल का बर्तन हमारा स्टील का बर्तन तो इन येन हौंडा हमारा खाना का बर्तन